Tùhå joà guiohà ðuinà guiâ søã iã lùã çúhã tsouã léhã tùhå joà jauà ðuinhà carro tùhå joà jauà jmainå nénå juáhã tsouã ðuinà guiâ søã çounã ðuinà guiâ søã jonã tøå taâ taã tiánã mønâ tøâ lùã niónã tsouã ziaã çounã iâ tsoè tsouã iâ jouà siáhã iâ lùã iâ gúnhã ðuinà guià søã jonã jmonå taâ taã tiánã iã lùã jmónâ chíâ iâ çonå tsouã mønâ tøhê niónã tsouã tsoè taã juøå taã juøå lùã søã íã tsouã jánhå taã çoúnhã láhã mønâ lùã mønâ ðùnâ tsouã çiónhå juøå taùå lùã jiánã ðuinà guiâ søã jonã nénã iã tsùà lùã çínã eà çínã eà lùã tsùà nénå jmonå taâ ñanã laã jonã mønâ tøê lùã ðùnâ lùã guéâ iâ lùã iâ laùhå oå guéâ iâ lùã iâ çaunâ manã tahà niónhã çánã reã eà jonã ñanã reã niónhå aâ chíã iã jmónâ tsouã guiaâ çánhã jonã jánhå taã naínâ jonã taã sónå mønâ tøhê lùã çianå tsouã iã lùã guiã jánhå taã jmónâ lùã laùhå nonê ñanã çínã eà jonã lùã jmonå taâ iã nenã ñanã reã çaùâ taã juøå juøå mønâ tøhê lùã jainå ñanã lùã iâ lùã iâ çaunâ guiaâ çánhã jonã líã ánå tsouã ñanã mønâ tøhê lùã guøhå eà jonã jmónâ lùã laùhå ñanã luâ líã naínâ oå luâ líã niónâ tùhå guéâ ñanã iâ jonâ líã jianè tsouã eà jonã líã jmónâ chíâ ñanã jmonå chíâ çánhã jonã carro jonã jánhå taã eínã ðuinà guiâ søã jonã Lùã çonã nonê lùã chíà lùã guiohà jnaønà iâ søã íã tsouã sùà taã mønâ ziaã jnaønà nénå taã tsouã mønâ lùã sùhå íãnonå taã juøå nonê ziaã mønâ tøhê lùã guahå taâ iã lùã einhà tsouã juøå lùã óå taã çiã guiaâ minhà jánhå taã lùã laê lùã çounã óå taã çiã iâ lùã niunà tsouã iã lùã eínhã tsouã óå tuã çiã minhà jonã tøå taâ nonê guiohà iâ lùã siâ tonè nonê çiónhå jnaønà lùã guiohà ðuinà guiâ søã jonã çánhã jonã líã jaùhå tsouã ninê oå çánhã jonã líã çánã tsouã minhà chiã çúhã nonê mønâ tøhê lùã guionâ tsouã juøå iâ lùã iâ tsaíã taã tiánã jnaønà jonã iã lùã guiohà ðuinà guiâ søã jonã jmonå chíâ guiaâ çánhã jonã taã tsoè tsouã çaã joà ñanã jmonå chíâ nonê çánhã jonã jonã láhå jøè iã lùã chiâ manâ iâ lùã tùhå chiê ià iâ tiónhå iâ lùã guiohà ðuinà guiâ søã jonã jánhå taã líã çóhå tsouã ñanã jnaùnâ tsouã çiónhå çounã ðuinà minhà nonê çánhã jonã lùã jnaùnå lùã reã nonê ðuinà guiâ søã jonã ziaã iã lùã iã lùã chíà ðuinà tùhå ninê ðuinà lùã tùhå ninê jonã iâ lùã manã jeínhå guiohà tsouã ñanã ðuinã jonã mønâ tøhê lùã jonã ziaã çaã jnáhå tsouã çounã taã jianå çaã jnánhå ðuinà jonã çiónhå ðuinà siáhã jonã ðuinà lùã chíà tùhå ninê jonã nénå jmonå chíâ guiaâ çánhã jonã jánhå taã jleínhã taã tiánã iâ lùã ðuinà guiâ søã iã chiâ çóhã tsouã jonã ñanã laã jonã Tsùà søã nonê guiaâ jánhã taã lùã jmánhå laã ðùnâ jmánhå laã jmaønâ lùã iã guiâ johà nenã sino ðùnâ nonê mønâ tøhê lùã iâ nainã nonê mønâ tøhê niónhã lùã søã guiohà oå tsouã siáhã líã mùnâ iã lùã çóhã tsøã oã ziaã çounã iâ tsoè tsøã jonã tsùà søã nonê søã jonã jmonå lùã tíã johà juøå iâ lùã iâ tsóâ ñanã ziaã søã jonã lùã iã sonå minhà nonê mønâ tøhê lùã aã jeinhå ðuinà guiâ søã jonã çiónhå tsouã oå søã çónhã nonê lùã ðuinà iã lùã guiâ søã løã tsùà toúnâ eà nenã jonã siónâ minhà søã jonã menè guiohà ðuinà guiâ søã joã iã lùã tøå taâ guiaâ çánhã jonã lùã jmonå jmónâ jiánã reã johà juøå iâ lùã chiâ guiâ jonã ñanã çaã tsoè tùhå çaã joà nonê ñanã mønâ tøhê lùã çaã jeinhå tsøã jáhã lønhâ lùã chíå juøå jmónâ chíâ lùã jianès tsøã oå jmónâ chíâ lùã ánås taã juøå nonê ñanã laã jonã tùhå uã nanê ðuinà guiâ søã jonã ziaã lùã chiâ aíã einã taâ tøå iã jonã nénå tøå taã iã lùã tóhå tsouã lioà mønâ tøhê ziaã iâ lùã søã liaã tsouã ziaã jonã líã tonhâ tsouã mønâ tøhê líã íã janê tsouã oå mønâ tøhê ziaã çounã iâ niónhã tsoè tsouã iâ lùã juøè tsouã jonã laã nenã lùã tùhå joà guiohà ðuinà guiâ søã jonã ñanã ðuinã guiâ søã jonã nonê guiâ lùã téhå tsouã lùã motor nonê motor jonã lùã jmonå chíâ ñanã iâ jonà nonê Niónhã nionå ià láhå jøè ronà ñanã çiónhå iã jonã lùã lùã mønã tsùã lùã çounã ðuinà guiâ søã juáhã tsoå taã chíâ iã jonã jánhå taã peínã laã iâ juhà minhà iã jonã lùã ðønè líã ninâ jonã iã jonã nénå janê laã jonã nonê lùã iâ løã çounã tanþe iâ lùã søã áâ lùã jmaønâ juáhã tsouã gasolina guiaâ çánhã jonã çiónå iã jonã nénå ðuinà guiâ søã jonã sùhå ðønå juáhà søâ taã ziaã iã jonã taã ziaã iâ líã chóà ðuinà jonã ñanã iâ jonà sùhå ronà bahâ guiohà nonê juáhã soã taã ziaã láã jmaønã iã lùã niónhã raâ çionè oå iâ líã aâ ðuinà guiâ søã jonã çánhã jonã líã jmónâ taâ ménå niónhã raâ guianå reã taã tiánã ñanã laã jonã nionê ðuinà guiâ søã jonã tiónhå iã lùã ðuinà nonê iã jmonå lùã chánã minhà çánhã jonã jánhå taã tiáhã tiáã taã tiánã mønâ tøhê lùã iâ chiâ ninê minhà mønâ tøhê lùã ðùnâ ñanã ðuinà jonã jmonå ðanã raâ guionê ñanã jonã sonå çounã iã lùã chánã líã mønâ tøhê jonã mønâ tøhê lùã çaã táhã jeinhâ iâ lùã iâ ninê minhà oå iâ lùã guiâ touã juhå laã nenã jonã lùã ðuinà ðuinà guiâ søã liónã neinâ lùã ðuinà guiâ søã iã lùã ziaã tsùà jmánhå çínã lùã eà menè ziaã iã lùã guénâ ziaã iã lùã ñinê ziaã jonã lùã eínhã tsouã manã chíâ taã tiánã ñanã ziaã jonã lùã eínhã minhà tsouã nonê láhã lùã çounã tiã tíã bahâ laå laã nenã lùã guiohà çounã ðuinà lùã guiâ søã